Banki tuwa hikunda kwa sababu banki hiya hini kutukundi zihela. Uyungani hila mkulendi wa hiku munga nda kukunga taye, tukope na muna yabine angiza kuhile, lakini ngutu hii hila ziha kuku banki kusikia, unungiza kuhile, alichelotuwa hikundi zihela. <noise> Iko poya banki hazifa kwa sababu ikutakiwa ndi wae wakopi hila hiya ukope kukufata ni kazi ni kulundu kuhi wambela. Siyo kwa mbo ukope kwa jiriama tumizi ya kuma ipe. Lwa ukope kukuma tumizi ya kuma ipe, basi maila ulangati hindi ni asala, lakini kwa ukope kukuma nufai na wale nsilikuya kupi hila hiya, ulangati hindi nifaida sana. <noise> Bola njeni kikoma. Kwa sababu hiki hila nye mkula, wakati wansi wae angiza ya angilu munga nda.